कुकुर बिलारी हिनिका जवरै फरक कुकुर जबड हसै बिलारी छोटे हसै । रङवा त ओसने ओसने हसै सभ लाल फेरी हसै, गोर्हर्, हसै, करिय हसै, चितफिटरार हसै । बकी जबणा र छोटे कुकुरा जबणा ह्बिलर्ही छोटे हसइ सबह ।